Kengurular sakrab yurishi bilan mashhur bo‘lib, ularning orqa oyoqlari juda kuchli. Ular qornidagi xaltada bolalarini ko‘tarishi bilan ham ajralib turadi va Avstraliyaga xos bo‘lgan hayvonlardir.